Ochiq ko’k rangni o’ylasam, albatta moviy osmon ko’z oldimga keladi. Judayam keng, bepayon, baland, oppoq bulutlarga ega. Inson qaragani sayi unga talpingisi keladi, u tomon borgisi keladi <hesitation> qandaydir <hesitation> tasfirlab ifoda etib bo'lmaydigan, so'z bilan tasvirlab bo’lmaydigan <hesitation> ravishda <hesitation> qandaydir chiroyli hayollarga beriladi inson.